दोग्राने रोहे जे काई तीन्द्रा आखें काई बोलो जे रोहे जे जम जाई। ने तीचे तेर वजसे जे आंध लावजाई तीनुंग देखाये नी तीचे अथेचे। जम मतलब खाने ने चारो ने चोरे ने चे काई चोरे नी पाईजे ने अथेचे। आपनु काहिंग आप जे ने आपनु पतो नी रा उती जे दोग्राने को सब उतेचे। काई फिर तीन्द्रा में काई तीन्द्रा में जम जाई आखो माँ तीचे आंध लावजाई देखनी पाई ने अथेचे। काई उसल रुहे ने चाल ने बाज रहती मत्रिया बाला ने तीनुं टोकरी देन जात रहती चे काई बलाई।